زه سلام کوم او خپل نوم وړاندې کوم. وایم: زه د فلانکي سیمې اوسېدونکی یم. وایم: موږ له دوه ورځو راهیسې اوبه نه لرو. د ستونزې د دقیق وخت یادونه کوم. وایم: دا زموږ ژوند سخت کړی دی. له هغوی د معلوماتو غوښتنه کوم. پوښتم: مهرباني وکړئ، راته ووایاست ستونزه څه ده؟ د حل لپاره د نېټې پوښتنه کوم. وایم: دا مشکل مو له حده ډېر کړیدی، لطفاً ژر اقدام وکړئ. په اخر کې د همکارۍ مننه هم کوم.